Arakaraky ny valeur an'ilay izy angambany, raha ohatra ka hahavitako trano ilay izy dia trano aloha no hataoko voalohany, dia ny manaraka izay mety hoe manangana orinasa aho mba hampidi-bola ho ahy indray, raha mbola ampy dia mbola hanaovako trano hafa indray iny hampidi-bola ihany koa, dia asiako ambiny ihany mijanona